Obwiire, nko muliingo nahuriremu today, hati nangye ndi wo'mugisa muuno kusinga, nuubwo obwiire obwo ensi yoona yeli eyemeriire, emiirimu tekyatambura habwe endwaire eyaali eyotoirere ensi yoona. Egyo endwaire engyo chikaba ekintu ekyamaani kandi kyakwataga ne'chiita abantu omubwire buguffu munno. Baitu omubwire obwo, emiriimu ekaba netachatambura muuno nakati hoireho abantu abake abaibaire no'mugisa nanyoowe niiho nesangiire ndi hali omu abo. Nkarora nti bweneteyiireyo okusaba kwange hakimu a kitongole ebikaba biiyiina emilimu omubwiire obwo biika bitongole ebyo kwombeka. Bwenateireyo kusaba kwange, bakanyiikiirizaamu natandika kukora. Wo'abantu abandi boona bali ne bemerelezibwa baitu nyoowe nuubo obwiire natungiireemu omugisa natandika kukora na'tungirahaho esente ekisobora kuyamba e'ka yange ngihereza ekyo 'kulya kandi abandi boona batayiina mugisa ogwo kuha abantu baabu ebyo'kulya. So, obwo niibo obwiire obukiisangayo kumanya no'kwijuuka ngu nuho natungiremu omugisa oguli kusingayo.